Ο λοαρκασμός του κινητού μου πιερώννεται αυτόματα που την τράπεζαν, standing order νομίζω λαλούν το. Οπότε, εν έχω έννοιαν κάθε μήναν να βουρήσω να πιερώσω.

Τα τελευταία θκυο χρόνια λόγον του μεταπτυχιακού που κάμνω χρησιμοποιώ την τεχνολογίαν πιο συχνά για να εεε έβρω πηγές, να θκιαβάσω πράματα σχετικά με το θέμαν που μελετώ τζ̆αι για να γράψω τες εργασίες μου.

Ε για να κλείσεις ραντεβού με το γιατρόν πιάννεις τηλέφωνον, συνήθως απαντά η γραμματέας, εεεμ λαλείς την ώραν τζ̆αι την μέραν που σε βολεύκει τζ̆αι κλείεις το ραντεβού σου.

Εεε, εν ι-ξέρω την απάντησην. Ακούω διάφορα είδη μουσικής, έχω διάφορους αγαπημένους καλλιτέχνες. Εεε ίσως σε πιο μικρήν ηλικίαν, που 'μουν πιο μιτσ̆ιά να είχα έναν-θκυο που μου αρέσκαν παραπάνω. Εεε, τωρά νομίζω πως εν έχω κάποιον αγαπημένον.

Εεε, να σου πω για τους καλικάντζ̆αρους τους σκαλαπούνταρους, όπως τους λαλούμεν, εεεμ κάτι μιτσ̆ιά σκοτεινά τερατόμορφα πλάσματα εεεμ που φκαίννουν την νύχταν μεταξύ Πρωτοχρονιάς τζ̆αι Φώτων τζ̆αι πρέπει να τους σύρεις ξεροτήανα πά' στην ταράτσαν για να φάσιν τζ̆αι να φύουσιν.

Συνήθως εεεμ βρεθούμαστεν σε σπίθκια, εεε ή που εννά μαειρ΄εψω εγώ ή κάποιος άλλος που τους φίλους. Αν θα φκούμεν έξω εννά πάμεν κάπου για έναν ποτόν, ή κάπου να ακο΄υσουμεν λλίην μουσικήν, κάποτε να χορέψουμεν.

Νναι ξέρω να οδηγώ τžαι είμαι τžαι περήφανη ότι μπορώ να οδηγήσω ούλλα τ' αυτοκίνητα, όποτε αν χρειαστεί να πάει έναν αυτοκίνητον κάπου, πιάννουν με εμέναν τηλέφωνον. Επίσης αρέσκει μου να οδηγώ το ποδήλατον μου μες στην πόλην, αυτά.

Εν έχω αδέρφκια, είμαι μοναχοκόρη. Έχω ξαδέρφκια όμως τζ̆αι είμαστεν πολλά αγαπημένοι μεταξύν μας.

Σούππερμαρκετ εν ι-ξερω μιαν φορά κάθε τόσον πάω δαμαί στην- έχω μιαν δημοτικήν αγορά δαμαί δίπλα που το σπίτιν μου τζ̆αι πάω τζ̆ειαμαί έσ̆ει φρέσκα προϊόντα έσ̆ει κρεοπωλείον τζ̆αι εσ̆ει μικρά μαχαζούθκια που πουλούν τα βασικά, τωρά αν χρειαστώ κάτι άλλον, μπορεί να πρέπει να πάω τζ̆αι στο σούππερμαρκετ.

Εν θθύμουμαι για κάποιον συγκεκριμένον είδος εργασίας, απλά θθυμούμαι ότι το μάθημαν της βιολογίας ήταν το πιο δύσκολον για μέναν εεε τζ̆' εδυσκόλευκεν με.

Ε νναι τους γιατρούς εμπιστεύκουμαι τους εεεμ έντζ̆' έχω τζ̆αι επιλογήν πιστεύκω στην επιστήμην νναι ξέρω 'γω εμπιστεύκουμαι τους

Προτιμώ να φορώ ρούχα που εν' άνετα, να μεν με σφίγγουν, εεε έτσι λλίον φωτεινά, γιατί στην Κύπρον ούλλοι φορούσιν μαύρα.

Εν ι-ξέρω τωρά βιβλίον, ιστορίαν, αλλά ξέρω έσ̆ει έναν ναννούρισμαν, ονομάζεται Αγιά Μαρίνα τζ̆αι τζ̆υρά, τζ̆αι ξέρω ότι κάμποσοι γονιοί τραουδούν το την νύχταν στα μωρά τους για να τα τζ̆οιμήσουν.

Σπίτιν μου τωρά εγώ έχω θκυο σ̆σ̆ύλλους, ο ένας εν' δεκαέξι χρονών, ο άλλος εν' πέντε. Εν' τζ̆αι οι θκυο που τον δρόμον που τους ήβρα, ήβραν με δηλαδή, εν τους ήβρα εγώ, τζ̆αι έσ̆έι τζ̆αι καμπόσους κάττους τους οποίους ταΐζουμεν ούλλη η γειτονιά.

Το κινητόν μου χρησιμοποιώ το συνέχειαν, είτε για δουλειάν είτε για να μιλήσω με την οικογένειαν μου. 'Ντάξει εν έχω πολλά apps πά' στο κινητόν μου, εν έχω social media. Εν το χρησιμοποιώ ίσως όσον άλλοι, αλλά χρησημοποιώ το συνέχειαν.

Αν είχα πολλά λεφτά εννά αγόραζα έναν νησίν τζ̆αι να πάω να μείνω τζ̆ειαμαί τζ̆αι να είμαι μόνη μου πά' στο νησίν με τους σ̆σ̆ύλλους μου.

Εεε το διαβατήριον σου, την ταυτότηταν σου, τωρά αν θα πάεις σε κάποιαν χώραν που εν' εκτός της Ευρώπης χειάζεσαι τζ̆αι βίζαν συνήθως.

Το πιο δυνατόν καιρικόν φαινόμενον που έζησα εν- εν' οι καύσωνες της Κύπρου, τα καλοτζ̆αίρκα, ειδικά τζ̆είνος ο Ιούλιος. Νναι, όποιος τον έζησεν ξέρει.

Εεε η μισή Κύπρος εεε εν' δικηγόροι, εμ νομίζω εν' εύκολο να έβρεις δικηγόρον. Πιάννεις τηλέφωνον κανέναν γνωστόν τζ̆αι διά σου τα στοιχεία κάποιου δικηγόρου. Έτσι γίνεται συνήθως στην Κύπρον.

Η μεγαλλύττερη δυσκολία που αντιμετώπισα, εεε, όταν εστράφηκα στην Κύπρον ήταν η γραφειοκρατία, εεεμ, τζ̌είνον που σε στέλλουν, στέλλει σε ο ένας εις τον άλλον, εεε, τζ̌αι τελικά η δουλειά σου εν γίνεται, εεε, τζ̌αι τούτον εεε εντάξει, πρέπει να έσ̆εις γερά νεύρα, για να μπορείς να το αντέξεις.

Οι πιο σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες για μέναν είναι η υγεία, δηλαδή να... ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημαν υγείας, τζ̌αι επίσης το τράνσπορτ, δηλαδή τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, νναι νομίζω τούντα θκυο εν' τα πιο βασικά, ‘ντάξει τζ̌αι η εκπαίδευση, απλά, νναι, για τα θέματα της κοινότητας, πιστεύκω εν' τούτα τα θκυο.

Αρέσκουν μου ιδιαίτερα οι διάσημοι που έχουν πολιτικήν άποψην τζ̆αι εν φοούνται να φκουν να την πουν δημόσια, εεε τζ̆αι εν τους κόφτει αν εννά επηρεαστεί η καριέρα τους ή αν θα χάσουν followers τζ̆αι fans. Απλά λαλούν τζ̆είνον που πιστεύκουν τζ̆αι τούτον εκτιμ΄ω το πολλά.

Εεε... Οι πιο μεγάλοι της κοινότητας μου συνήθως μουρμουρούν για τους μιτσ̆ιο΄υς ότι εν σέβουνται, ότι εν' ττεμπέληες... χε χε... ...ότι τον τζ̆αιρόν τους τζ̆είνους τα πράματα ήταν άλλοσπως... Εεε... Δυστυχώς εν ι-ξέρω αν... αν υπάρχει πολλ΄υν interaction μεταξύ των ηλικιωμένων ή μεγαλύτερων τζ̆αι των μιτσ̆ιών πλέον.

Νναι, η αλήθκεια εν' ότι τα τελευταία χρόνια έσ̆ει πολλά κίνητρα εεμ για γεναίτζ̆ες που θέλουν να ξεκινήσουν μιαν επιχείρησην, έρκουνται διάφορα κονδύλια που την Ευρωπαϊκήν Ένωσην, που άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την ισότηταν των φύλων εεε, νναι, τζ̆αι τα μιτσ̆ιά δάνεια επίσης βοηθούν.

Νναι, τον σ̆ειμώναν έσ̆ει καμπόσα δεντρά που σύρνουν τα φύλλα τους τžαι αλλάσσει πραγματικά το τοπίον άμμαν έσ̆ει δεντρά τίτσιρα χωρίς τα φύλλα τους πάνω εεε τžαι μετά σιγά σιγά έρκεται η άννοιξη, ξαναπρασινίζουν τžαι αρέσκει μου να το παρατηρώ τούτον, πάντα επαρατήρουν το.

Επειδή εγώ εμεγάλωσα με ζώα, με τους σ̆σ̆ύλλους βασικά, πάντα επαρατήρουν τους σ̆σ̆ύλλους μου πώς εσυμπεριφέρουνταν, τζ̆αι εκαταλάββαιννα αν ήταν να- αν επρόκειτουν να έρτει καταιγίδα, γιατί είτε εχώννουνταν κάτω που τα έπιπλα. Η Ελλού μου έμπαιννεν μες στο ερμάριν πριν να ξεκινήσει καταιγίδα. Οπότε ήταν, νναι, σημαντικόν να παρατηρείς τι κάμνουν τα ζώα.

Έναν ιστορικόν πρόσωπον τζ̌αι γεγονός που θθυμούμαι που το σχολείον εν' το 1191 που ήρτεν ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, τζ̌αι εκατέκτησεν την Κύπρον, τζ̌αι μετά επούλησεν την παρακάτω, στους Ναΐτες, αν δεν κάμνω λάθος.

Ε, το καλοτζ̆αίριν, ε, σημαίνει θάλασσα εεεμ έντζ̆ε έκαμνα τίποτε άλλον εεε ήμουν συνέχειαν στην θάλασσαν επηαίνναμεν τον Ιούνιον που 'κλείαν τα σχολεία στον Πρωταράν τζ̆αι εστρεφούμασταν μιαν μέραν πριν ν' αννοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρην τζ̆αι ήμασταν συνέχεια μες στο νερόν.

Κάθε ταξίδιν αφήννει σου κάτι εεε θθυμούμαι ούλλα ταξίθκια που έκαμα θθυμούμαι τα με πολλήν αγάπη τα ταξίθκια που έκαμα εεεμ τζ̆αι κυρίως τα φαγιά που έφα' σε κάθε ταξίδιν τζ̆είνον εν' το πιο σημαντικόν κομμάτιν.

Η τεχνολογία έσ̆ ει τžαι τα καλά της τžαι τα κακά της, όπως ούλλα τα πράματα. 'Ντάξει, ζώντας με την τεχνολογία μαθαίννεις τžιόλας να είσαι προσεχτικός, να χρησιμοποιάς την τεχνολογίαν με μέτρον.

Αρέσκει μου να ακούω ιστορίες που έχουν ζώα μέσα. Αρέσκει μου να ακούω ιστορίες αστείες. Αρέσκει μου να μου τες διηγούνται ανθρώποι που εζήσαν σε άλλες εποχές διαφορετικές που την δικήν μου, τζ̆αι να θωρώ τον κόσμον μέσα που τα μμάθκια τους.

Νναι, οι μιτσ̆ιοί εεε μαθαίννουσιν, κατ’ αρχάς μαθαίννουν να μιλούν την κοινήν Ελληνική, εεεμ, μαθαίννουν Αγγλικά, μαθαίννουσιν Γαλλικά, πλέον Ισπανικά, Ιταλικά, έχουν πολλές ευκαιρίες οι μιτσ̆ιοί τωρά να μάθουν γλώσσες, όταν ήμουν εγώ σχολείον εμαθαίνναμεν Αγγλικά τζ̌αι Γαλλικά κυρίως.

"Νναι, έναν τραγούδιν που μου θθυμίζει πολλά την παιδικήν μου ηλικίαν είναι το λαμπάτα, γιατί ήταν μεγάλο χιτ όταν ήμουν μωρόν εγώ τζ̆αι εχόρευκα το παντού, όπου εβρίσκουμουν, εεεμ τζ̆αι επίσης αλλό 'ναν τραούδιν εεεμ που λαλεί ""έναν φιλάκιν είναι λλίγον πολύ λλίγον"" τζ̆αι τζ̆είνον ετραγούδουν το συνέχειαν."

Ε στην χώραν μου εν' κυρίως οικονομική η μετανάστευση τα τελευταία χρόνια, έσ̆ει καμπόσα κίνητρα για να στήσεις την επιχείρησην σου, πολλά χαμηλούς φόρους, έτσι έχουμεν, νναι, τούτου του είδους την μετανάστευσην, τζ̆αι επίσης λόγον της γεωγραφικής μας θέσης έχουμεν τζ̆αι πολλύν κόσμον που βουρά να φύει που εμπόλεμες ζώνες τζ̆αι καταλήγει στην Κύπρον.

Εεε, πριν την τηλεόρασην ο κόσμος εμάθαιννεν τα νέα που την εφημερίδαν, που τον καφενέν, εεε που τους τελ(λ)άληες που έρκουνταν τζ̆αι ανακοινώνναν νέα, εεε, ο ένας που τον άλλον, που στόμαν σε στόμαν.

Τον σ̌ειμώναν, για να προστατευτείς που την κρυάδαν, άφκεις την σόπαν. Είτε την ξυλόσοπαν, είτε την σόπαν του καžιού, εεμ αν έσ̌εις τζάκιν επίσης, εεε τούτον κάμνει ο κόσμος για να προστατευτεί που την κρυάδαν.

Αρέσκει μου πολλά η ζωγραφική, ο παπάς μου εζωγράφιζεν τζ̆αι έμαθα που μωρόν να αγαπώ την τέχνην. Αρέσκει μου πάρα πολλά η μουσική, η λογοτεχνία.

Πιστε΄υκω ότι ώσπου εξελίσσεται η τεχνολογία βελτιώννεται η ποιότητα της ζωής μας, τζ̆αι συγκεκριμένα ό,τι έσ̆ει να κάμει με τον τομέαν της υγείας, τζ̆ειαμαί εν' πάρα πολλά σημαντική η εξέλιξη της τεχνολογίας.